Mampui sibe'o, mampui nggia, mampui kukuhak, mampui kukuteluk, mampui kokok, mampui lalao, mampui balpua, mampui danoe, mampui, kokodidok, mampui ko'naok.